Este valna zapa ni, valna ná ni rguá lani ah rathe ra ni rdaw nú na como que rapias ni xini ra-ra xi rcha rava lony, zo diz xini rcha ra’va chi na stalias buny, brogyas buny, bóchas rack buny te zé tansa zá tanza xila ni este ra btywx lañ ra invernader zoza blacti xi rcha ra’va lani te chi zëzy tion chi zëga ni rack nú danuun run ni afectar danuunu asi como zarcha rava este químicos tëxni, zega zesias rtioni la buny, ra miny na gan un stalias ra miny nú zesias bró ravi queity ru na di ravi bueno queity za rú nadi ravi za antes va bíchy rian ra miny, nare zezy-zezy róh ravi queity ru na diravi queity ru na di ravi za antes za rga ravi za zóh chi lueg nare stalias cos nú za diabetes za, xila ni te pur zy zëh tansa nú xurc tansa, depende, esque rathe run ra triglicéridos ra, ze purte xilani purzy pur-pur zëty rdaw nú na tiem queity ru na di ni za antes, chi pur loo valna rninu ra lan-lan gel ra ritop rava xila ni ra-ra cuñah ra nare purte gioni chira ni gio gy ah rapni químicos, zo sa xi cun rgil rava lani, ra aguas negras ra, ra niz-ra niz xthen drenaj ni rgal ni chi, rathe ni run afectar danuun, stalias buny rackxu pursi-pursi zega queity nap queity rgal dini queity róh di ni normal de za antes va queity rye di químicos loni queity rye di.